leitaði ég innblásturs í ferðalag sem ég fór

sýningin sem fór fram í Listasafni Reykjavíkur bar yfirskriftina og var blanda af innsetningu dansi og hefðbundinni tískusýningu einnig mikið af náttúru

náttúrufegurð sem kemur bæði frá Íslandi og líka

frá vesturströnd Bandaríkjanna

maður fer alltaf í ákveðna persónusköpun bæði erum við

flottum og sterkum konum og klæðum mikið af þeim okkur langaði að gera þeim hátt undir höfði rosa mikið af hæfileikafólki sem er að vinna hérna

bæði hár og förðun svo er Aðalheiður Halldórsdóttir danshöfundur svo er það Saga Sigurðardóttir og Björk Viggósdóttir þær eru að sjá um innsetningu bara sviðsmyndin

þannig að þetta er flottur kokteill af flottum konum þú eignaðist nýlega dóttur sjálf og hún innblástur fyrir þessa línu jú þetta var hugsunin um hina sterku konu og að konur geti gert allt sem þeim dettur

í hug jöfn laun og

svolítið gaman af þessum

að brjóta þau niður og bródera þau og setja þau

svo vorum við líka að hugsa

bjóða ykkur velkomna á þessa sýningu hérna í Berg

segi nú bara ber er hver að baki nema sér bendu eigi í Berg

við Klapparstíg stendur yfir sýningin þar sýnir Bjarni h Þórarinsson á annað hundrað fínlegar en

þessi sýning á sér mjög langan aðdraganda þetta er gríðarleg rannsókn sem Bjarni hóf árið nítján hundruð áttatíu og sjö ég uppgötvaði nýtt hugtak í sögu mannsandans það er hugtakið

einhvern nýjan

hjá Magnúsi Pálssyni í myndlista og handíðaskólanum sem var mikill suðupottur fyrir nýjar hugmyndir Bjarni fékkst þá aðallega við görninga og ýmis konar

nítján hundruð áttatíu og sjö þá fannst honum hann þurfa að kafa dýpra þetta er eins konar rannsókn á grundvallaratriðum myndlistar hvernig merking fær á sig myndrænt

kannar möguleika tungumálsins hvernig er hægt að lýsa manni og búa til

taka yfir þetta sem hann síðan umbreytir í þessa fallegu myndir sérstaklega Vísirósurnar sem er hans þekktasta formaður það sem einkennir mig sem sem listamann listamann og heimspeking og vísindamann það er þessi

er þessi myndræna framsetning og það er það sem myndlistarmaðurinn Bjarni leggur til

við skoðum þessar myndir getum við notið þeirra úr fjarlægð falleg form og fallegar teikningar en við getum líka farið nær og stúderað hvernig myndin er byggð upp stúderað textann sem er skrifaður inn í myndina þar liggja fræðin þetta byrjaði allt í litlu ljóði sem ég orti alveg í byrjun sem

til uppgötvunarinnar á og ljóðið er eftirfarandi oss í té lét í

gyðju sé síðar fé ég fór að velta þessu ljóði fyrir mér var þetta

þetta sé í fyrsta sinn sem myndir hans rata í svo virðulegt umhverfi hann er komin í svo góðar hendur hér í

sýningar á Nýlistasafninu og jafnvel sett upp stórar sýningar stundum á börum Reykjavíkur þannig að hluta til hefur þetta verið svolítið þetta höfundarverk er algjörlega einstakt ég held að við eigum eftir að búa að þessum rannsóknum hans um langa langa tíð hvaða áhrifum vonastu eftir að ná frá áhorfendum þegar þeir koma hingað og sjá þetta hvað á að gerast í höfðinu á þeim helst að þeir geri gjörsamlega í brækurnar hjá sjálfum sér og lengra ætla ég